Sawok sa ung kekanen koman sio um kepat ku tansa torona umpa siwone tou wanwasa nitu sedap umut tansa torona tumaltan tu dei katole sansa doang kami naang koman u dei talos mal tan dei susut nendo pasiwa neto duan u wawi binakar kapa go koko inoreng pine ken tepo nitu kan kekanen wanua sa wo mai dei kekanen wiai tansa torona nitu tare ung kepat nera tanyaku de taloos kepat kuman kan wiai peret sinangdangan bobot winarisaan memang tu pemalan toyo tanitu sedap nitu embut sakanen ma sutendo teitu mang kapa,